Bueno sa'ama ku nakachaó nu pateé ka ka'anyo jɨn in yunú xi nu yuú te kin'ó ntucha chu'unyo in nu chu'unyo in chi kiyɨɨ xi chiɨ in cubeta te yuan te nu in yuú te ku ɨó forma nakachaó xi nu in yunú i, kuú nakachayo in sa'ama sa'amayo xi sa'ama xi ku'aa sa'ama pero depende nu in saam'a ñuuva'ayo pero yuan ɨó forma ja yuan ku forma ja katiún nanani ja nakachaáyo.